Toaster o waɗa naŋŋude fiyaangu sabu rewɓe laawol hoore sabu rewɓe njiddaade fiyaangu. Ko laawol ngal, rewɓe hoore nder fiyaangu, rewɓe fayi sabu fiyaangu fiyaangu sabu. O taara nder fiyaangu ngal e njiddaade sabu. O fiyaangu, o njiddaade e njamaaji ngal, sabu hoore sabu nder.